Ny laoko ndreky anisany managna fiarahamonina matobo ko agnaty rano akagny zareo mipetraka laoko zany maro karazana laoko andrano mamy na andranomasininy fa atsika aketo tsy nagnavaka hoe andrano mamy sa andrano masina fô amin'ny laoka an-kapobeny, fa laoko zegny misy ohabolagna avy amine zegny amine hoe aza magnano trondro- aza magnano laoko nahita hofagna hony e, izy zegny ko mahita hofagna tonga de miady ary tsy magnambela amin'ny namagny ndrekindreky fô izy managna fiarahamonina na, mifandre zany zareo après hoe mifampizara ny mamy sy ny masaka.